Sj bea mo nsu fa kc no siw anaa m'egyananbea no mu siw a, dza meyj nye dj, medze adze hyj me nsa ho bc me nsa ho ban na mubue do hwj adze a cwc mu. Sj cyj adze a mankasa mobotum m'eyiyi a, cno me yiyi no pjpjjpj na mbom sj monnkotum a, cno mefrj obi ma cba bchwj na cyj ma me osiandj cno wc ho nyimdzee ntsi.